طبعا مهم دراسه الاقتصاد والماليات ماهي بعديمه الفائده فعلا من اليوم. الامر يتطلب وعي كافي بالاقتصاد وفهم كيف تصير الامور الماليه علي مستوي الافراد والدول. هذه المعرفه تساعدنا علي التعامل مع الازمات الماليه تخطط ميزانياتنا اذا فيها ازمه اقتصاديه او شئ وكمان تفتح باب للوظائف بجهات <hesitation> متعدده زي البنوك والاستشارات الماليه وغيرها.